أفضل أبدأ يومي بفطور صحي ومغذي. أحب آكل الشوفان مع الفواكه والمكسرات، أو توست مع الأفوكادو والبيض. بعد، كوب من القهوة أو الجاي يساعدني أبدأ يومي بنشاط. الفطور الصحي يعطيني الطاقة اللي أحتاجها لبداية يومي بشكل جيد.